Ma ndakhi ghi kuwakhi kaman kayanaa, ma ndaka ɗa ndaka ghi kuwatai, wuyana kusa shinkafai, wuyana ɓubɓa ɗuuna, wuyana hala ɗuuna, wuyana labuɗa zuna, wauyana labudu waken Soya, wuyana U’mma ɗin yani bu ya ndaka U’mmai, wapi, waɗa bussau, wa busuwi, wu Vara ghi----ɗi Vuna, vina padirna hyina tsagi khin tirhyin, Hyina U’mmati jigai, hyina U’mma ti jiggai, dinan ɓu, halakhi yan tahyiyi wahyin ndaka ba fau, wa Vara dafuwa, naɗa kinna yantahyi yi ɗi kukusai, wa piyau waba cati ami tawi ca duwulau, hyina taa yau tahyiyi khin hyini thin wulthu hyin, hyin C’u tahyin yau tahyiyagi Hyina Vara ɗafuwa, hyina ɗa Jiga khin tirwi khin ɗin ga yani bu wu Sinidai, ya U’mmaɗi tahyin ghi hyina tsigau, hyina Ummati Jigyi wi mbanai, hyina jigya dangha yani bu diya wakununiɗi rayiwi wi ma ɗahana kayana’a, hyin ndaka jiga ɗahyiʒa, hyina Piya, koga wa ndaka ƙiwayo wa ɗa hala ɗuuna ko gahuna, koga waɗa hala ghi-------------- yani buwu ndaka P’a, kurdin bu wu ndaka P’a wa ƙinna wuyano bu ndaka ɗa bayawu daga ɗ wi Injikhin biwiʒhi ghanwi. Mun Lhakwa ƙhitirwai, khituwi gal khifiwi ca ɗifuwi, wi kama wuwakhi be, wi kama wuwakhi be, na thi ɗai hi dimyau gma khitirwi ca ɗifuwi, muna Lhakwa khitiwi sosai ƙhifiwi hyi yan mbanayu, ƙhitiwi ɗina ɗfhan ɗi ɗi yani bu, bu, Ghinshin Ummi ɗi duniyai cina’a khitirwi ghi Sapusin kwarai, ƙhitirwi hyi khimahyiyi wali ba sosai, khitirwai ca ɗifuwi, wuyan ma Sai hyi Sin Lthin raa, Khijji, fuɗi ca ɗigham tahyi Sin wuyan ga hyi nai Ca d’ifuLthin riʒʒa, ci ndaka P’a har yuwai ya Suwau, wuya ca yuuwi ca sakya Suwuna ci dida Lthu amma wuyam ga ma ca ɗifulthin ma ko we, amma munka muna Lhakwau k’hifirwai, saboda ƙhitirwi ci P’iyaa, ƙhitirwi ca ɗifuwi, tuɓa ai har Yuuwaya Suwar, wuya ca Yuuwi ya Sakya Suwina Ci didaLthu. Wu ne ga k’hitirwi ɗididi yania bu Ghinshin U’mmiya, ƙhitiwi C’iC’i gwan ci P’iyaLthu Sosayu.